Kafa hanapaka angofo, ôhatra angofonao lava igny mangalaka coupe-ongle anao. Izy vakeo alefanao amin'ilay midrangidrangy amin'ny angofonao io coupe-ongle io misy raha karaha vavany misôkatra zay atsofotranao amin'ny angofonao lay midrangidrangy. Ave tiregnao magnaniô izy, tapaka ny angofonao lay midrangidrangy.